Ta ye livi arbol á, a ta nka ɨ́ɨ́n planta á, xi lo na livi jui <hesitation> na ja'ankaso lo xitoi tuku, te jnu vií kile kuedadosoi, vií ijña naá te vií nka kai, te jnu na nka na jna'ai naá, te nda ja'ai lo livi kujnuni-inii, naá tuku te na jnundojloso ɨ́ɨ́n nda'ai naá, a na ta'nde naá, te yechi ndutei naá, te nda ja'ai lo lujua livi jna-u'ui tuku lo lujua lo kuui naá, lajnakue'esoi naá, te lujua nde'yaso lo kee ndutei naá, te ko xi livi na jiniso lo kuui, xitoi te ye naá lo lujua lo kuu naá a ɨ́ɨ́n fruta nka na nka lo ijña na te lujua kuu lo ñaliko kua'a lo kuu lajnakue'esoi a lo ku na lo kajlaso xi lo livi xitoi tuku. <noise>